راشٹریہ سرکشا لئی نگرانی دا استعمال کرنا نیتک مولیانکن اک گنجلدار مدّا ہے۔ اک پکھ توں نگرانی دیش دی سرکشا تے ناگرکاں دی رکھیا کرنے وِچ سہائک ہوندی ہے۔ دہشتگردی، جاسوسی اتے اپرادھاں نوں روکن لئی سرکاراں اکثر نگرانی ٹیکنالوجیاں دا سہارا لیندیاں ہن۔ جے کر نگرانی سمویدھانک ہدایات وِچ رہ کے قانونی طور تے کیتی جاوے تاں اک نیتک طور تے جائز منی جا سکتی ہے۔ دوجے پاسے نگرانی نسبت تے ادھیکاراں نوں لنگھ سکتی ہے، ناگرکاں دی گوپنیتا اُپر حملہ کرنا، لوکتنتر مولیاں دی اُلانگھنا کر سکتی ہے۔ جدوں سرکاراں نگرانی دا غلط استعمال کر دیاں ہن جاں واد نگرانی کر دیاں ہن تاں ایہ نیتکتا تے سوال کھڑے ہو سکتے ہن۔